Ok ba baser ken tamat rei, gor te ko san nge communication nambaut be mo, nge sa ra vevin a te ko mon simi vono mi ka te tsanga bu tsentsang vevin akapoit va ta biti mi ka simbu ra namene ta bit, simbu ra namene ta kap e kese mi ka sim taim va ta turan mi vevin rakot sika korot, ako tere taim an sim vevin an ta ves rakot. A turan ate taiinim ngan, et rakot ven ne, et ta ra moirngei ven ne sim taim et me bet. Okap lalron et me bet sik sim kain taim o ve a te overim ngan mi taim o ta makim ngan va et me bet erien. A sim sait sim tsentsang mi vevin a kap ko vodovodon a kap ko vodovodon tsak ngan mi ka toko ves nge ra tsang. Mi mi ka akap ko vododon tskte me vevin toko ves ves ber nge ra tsang gor ko mon, gor ko mon ngan mi banga mi banga molu, mi banga molu, e kesen simbu mene ka i ber aven, sim taim mi ka tara tsang Vevin a vododon vatsakte mi ka sim taim tara tsang sim taim mi vevin tara tsang mi ka a vodon vatsakte mi vevin, va ai ate ra morangei ate me bet sim kain taim malan ne, ate ngingi ne, ate morngei sim kain taim malan ne va te me bet misa vat me tsanga. A tete tsanga bu puk vinesas i kotubu gor, gor te stat nge vesas, inanen gor ta kap ba mogos kelei ba, gor tete vevin teve biti mi ka, mi ka te ve biti mi vevin, go kap ba mogos tsokiu kelei, gor te mogos kakapek kapte ian mi banga mengos gor ta ta ga stat ngan ai simi vunan bu ian bu sua da kain venvendon an tsak an toko bet i kova gei, are a te ko sa nge tsanga bu sua da kain venvendon an ate ko songover nge sa nge. A sua da kain malan an te ko bet, sivunan mi vevin a kap, akap vodon tuktuk va misna ta ken ka a pengan sen va ta vemusri. Simi vunan va mi ka ta vakoit sen, he ta rongme be mo nge sa nge ves o rongme nge kap lalro rongme, rongme be mo a routsor sim tatarang kaie ae ves. Anim ma ka ate ko sa nge peven va, ai e i di mi vevin di akapoit na rongme iau va ot ta patar, ma lalron va e i va ta boss, simi vunan ian kong sar vinakoit akap ba ta putu se i, simi vunan e i at mi kovan ber ate tsang kekenets, e i ate lalron ber va e i kesen vat te mumu ngan mi kovon e i kesen, akapoit vat ba mon ba i pikiung. Sen iau e taman bu nutu madar bu sua da kain vines malan ne, bu vines di akap di, bu vines na ra vorotan te ber mi ka namene, simi vunan gor kap ba mogos tsok lu kelei, simi vunan mi ka a mon me bu ntuntu madar a mi vevin ate ves siman ro kiti di ate ves a ate rasan simbu korot ne ate un me se madar manure nokot git te ra mon simbu korot, gi kap tlekiran e kina ngi ive ate mon en. Nokot e i nokot ate ra res kelei nge nge un, nge kopkop nge sa nokot a- i- e tama gi ne ate nane gi bu ntu madar mo sim vono, e kina gi nokot ate ra sa nge res nge sipak me bu palapalan nokot. Sim ra namene ame bet morngei sim vono, tama gi ame lalro patar me akap lalro patar, usi ngan mo e tama gi namune di ate ves, ra ken ra si, ra si vato, senis, senis voto tsor simi leta tseke ba silipa di tem ber a tem bor ves, ves ves, ves, ves ra di a te vemusri bu poro man nambaut nge ra tsanga bu sua da kain pasin i ve akap kelei i matan e tama gi va ta dere a ta takap takap b wanbel ngan misana e kina gi ate tsanga. A e tama gi ate ko mon sa nge mon nane be mo bu ntuntu madar, rine vititiri gi bu ntun, nane gi, tura gi rakot simi skul morngei, ate s a nge nane bur ntu madar e kina gi a ves ves ves ves nge tsanga bu sua da kain vines malan an ra et tama gi am no me vokoit sen akapoit b avat ba rongme e tama gi. Ok sim ra namene ate bor ranmei me bet simi vono, di te ber, ate bor me, ate bor me bet di ate bor van van rumken sim rum, ra poro ne bu sana kain kapnets an, rumken ra sorke mi taul rakot ra si si vato. Ranmei me veteklu tember mi taul, tsor tember di a te bor ves, ian bu vines an kava na sa nar ves vorotan bu poroman. Vorota gi nge ra patar nge vaton ken taim me gi ian bu poroman simi vunan bu ntu madar nokot gi mon simi vono, ese ta nane bu ntu madar e tama gi a lalro rakot sim tsantsang ese ta mon nane bu ntu madar, ba notnot ka i gi to ra skul, ba mene kai gi to mon simi vono ese ta nane bu ntu madar. E <noise> papa wok hat na poro puk sa pinde rice nge por nemei ngan simi vono, simi vunan bu nutu madar git sa nge nge kokou, gi ngo tapiok i murin an git tam kan puk rice i popon ta ngas deng mat kelei. A ian e tama gi ne am no tsang nges nges nges na nane bu nutu madar, e kina gi nokot ate ra sa nge ves ves nambaut nge sa nge ra are bu sua da kain malan an, ves nge ra voratan ian bu patsan di, gi te ves ngan ke gi sua sua da kain vines i ve bu vines akap kelei mo, bu vines an bu vine na ves rouriu o okap katsep. Mi putu taro vorota gi. git manga ba ser paul nge ser ranmei nge tlekeran va ei e sa ne nga ta be me deng sen. E taman bu nutu madar tamon nane bu nutu madar tete deng deng ra e kina gi a ra bungim an mi koto putu kelei te i va ate tir na ves rakot i matan mi tevol va ta ra sa nge tir nge vudis nama me bu mene ka i simi vunan, a paulim ngan ken lembet mi mene kai i gor te ves ves no nambaut a gi te sa nge kot suri mo an, are bu sna san da sua da kain kapnets malan an. Gi te me rakot git ter sa nge vundis nama nokot simi police station o si misna, git te me ra vundis nama, tama gi bu ntu madar nokot amon simi vono ate dedeng, sim taim mi putu tara voratan e kina gi, ate sa nge kava akap e papa se ngei nokot a mon sim vono, simi vunan akap me bet sim vono, simi vunan ate paul me an mi madar ka ian nokot gor te ra mutumutur e tama gi ma bu nutu madar. Are ian e tama gi a te mon. Ate ko sa nge vodon me mo mi ka leong nge pen evoi e raban be mo evoi me ngei rot na rakot sim misna korot ngei tara mon en. So e tama gi ate ko sa nge no' rakot se raban ne gei te mon nge tsanga ke bang nenei se gei, ke banga tletle kerei se gei, se kina gei ber di ta ves sorvekina gei. So sim taim e kina gi sim taim ta ra vorotan mi putu ive ta kapoit na vodisi ian mi putu, akap ate vodonme e tama gi, a di ate sa va te mor ngei rakot nge ra e taman a mogos vetsik be mo ate deri e kina gi te me ves bet simi vono. E kina gi a me bet ate ta, e kina gi te me sa nge rakot nge rakpe ken lembet, ken lembet a mogos, mogos misitneu malan ian ken morngei an tete me rakpe ian mi ka ate vodon, sim taim et nga ves e kap nga vodonme gei, ne e morngei simi korot ive ta takap nges ete me visi vorota gei tem ber Bur marngei a bor ra vorotan bu palapala ian nga ta ves no me gi, nga te ves nge bor tsanga misna ga ta tsanga, ke nge morngei te ber nge me sa nge vorota gei bu nutu madar, bu nutu madar gi te leong, gi te oit va git te tsang, git ta tsang git te bor tsang kuli mi mani va git te tsang, git ta tsang git te bor tsang kuli mi mani iau ou ta tsanga na tambere gi nge nane gi nge ture rakot nge gi nara skul ma sa. A evoi e te bor morngei va et me sa? So te sa nge ture rive, simbu na namene bu ka namene gi ko ture rivi bu vevin, simbu ra namene bu ka ka i gi ko daunim ngan gi mo a git te ko kuk morngan tem ber an ke gi sar vevin sim taim git ko ves, simi vunan gi te bor ko morngei, sim taim e tama gi te me dere va mi vevin ate bor mongei ate bor morngei ate bor me kuli iau sim misna kapnets o ta tsanga i muren sim taim ta ves, simi vunan tete bor me mon nge nane bu ntuntu madar simi vono.